Bunga kamboja, boma bunga ini matahari, boma bunga ini pica piring, boma bunga ini <hesitation> lidah buaya, boma bunga kembang sepatu.